इरन्ने चुल्तुरे एव। इरनिअन् चुल्तुरे एव। मल्से ग्लौ निस्त्रि जन्ग्रुद् जबनए। अर्-इस्लमि त्रदुसिओन् जन्ग्रुद् जबनए। मल्से चुल्तुरे। जय इरन् हदेरओ। जनए। मिस्निकि एस् एक्स्प्रेस दम् रेइजिन् ओहे। इरनिअन्स् फ्र बन्सिन् मुस्लिम् दोमिनन्त्। जय ओहे मुस्लिम् अर्-इस्लम् मिनम् सरि प्रेतिसेस् इन्फ्लुएन्चे जय। फेमिनिस्त् स्त्रुच्तुरे ओफ् फमिल्य् बोन्द्स् अन्द् रेस्पेच्त् फोर् एल्देर्स् अन्द् कयस्। होस्पितलित्य् इस् थे वर्म् वेल्चोमे तो अल्ल् गुएस्त्स् अन्द् गेनेरोउस् गेस्तुरेस्। अर्त् अन्द् लितेरतुरे मेअन्स् थे पोएत्र्य् ओर् चल्लिग्रफ्य् ओर् पैन्तिन्ग् अन्द् लितेरतुरे ओर् अर्त्। सिनेज तर्मेइ। सिनेज सर्ने। अर्छितेच्तुरल् विचिन। अन्चिएन्त् रुइन्स् ओफ् पेर्सेपोलिस्। अमोरोस् चरपलचेस् पुर। अर्छिवल् देसिग्न् पुर। इन्तेग्रते। इन्तेग्रुम् अरक्। सिनेज सर्ने। छुइसिनेस् फ्रोम् इस्लम् त्रदितिओन्। छुइसिने फेअतुरेस्। प्लेन्त्य् दिशेस्। तमदेरे। केबब्। गोरेमो। सब्। थेसे अरे हेर्ब्स् तू। मेरज्। सफ्फ्रोन्। जम्हिबि। सयुर्। फेस्तिवल्स्। जहिद्। शहर्। शह्र्लि। सुरि। शहि। अलि। यल्द। यल्द निघ्त्। छेलेब्रते चोलोनिजिन्ग्।